Haɓo hakkunde biɓɓe leydi meɗiino waɗde Geres. Nden non warngo hoornge mawngo waɗii ton. Ɓiɓɓe leydi ndii huurɓe keddima hen. Ɗun non a waawa haalde haala <hesitation> taariki Geres tawee a haalaayi haala majjun. Ayyo.